چکالاکا تہٕ پاپ چھِ پرٛٮ۪تھ جنوٗبی افریقی ڈِنر ٹیبلَس پٮ۪ٹھ مرکٔزی مُقام۔ چکالکا چھُ اکھ سبزی ہُنٛد سِیوٚن یُس گنٛڈٕ، ٹماٹر، مَرٕژ، گاجر، سیٖم تہٕ مسالہٕ سۭتۍ بناونہٕ چھُ یِوان، تہٕ یہِ چھُ اکثر سردی دِنہٕ یِوان۔ پاپ، ییٚمیُک مطلب چُھ 'دلہٕ'، چُھ امریکی گرٹس سۭتۍ رلان تہٕ یہٕ چُھ اکھ نشاستہٕ دار سِیوٚن یُس سفید مکئی مکئی سۭتۍ بناونہٕ چُھ یوان۔